Arieh npn-pon ibieruo kieh-npon, kieh mpan arinap-nap, bon aribiechie wuri, bierie bon, arichie wuri bie rieh bon abieh nap-nap lehbiennue ikie kiehute, nten atutuleh ari kiee beiru, kieh sarri, bon aribeih mieh wuyurro leh-chiewuri yunnu-yunnu, arikieh mar lehkieh nwyri yunnu-yunnu arikieh arure leh kieh nwuri aku okara okieleh, achu aute arieh fieh mu inapieh kilechie mu iyueri akune lehchie wuyurri, kielebo ute mpan agnle-ghle enui bie yennu bie chietebieh akie-leh-bei nten otubo atutur bn aribie mieh bubuo biekum-kum, lehly ehbo, bienyrro, kie wuyurro akieh, kieh yurro leh|chie wurrie leh, bn pute bie ruoo leh-isheh bie ruechieh okara orieh fieh mu bie pie kieh, kie miel bushu, bn-arieh bieh miel bubuie beieh kuumu, leh yebur arikieh puteb biefieh miel mu leh-nten arieh okara, chie yeh chie s'senni mu sarri mu, bieko rurueih leh-lyishe, kileb nnue. aieh epikie kie bechie-chiekieh yurro lehtur, bie ruchi bon aribiemiel nu, bie na utebo-mieh yah bie yurro leh bieuh. Onec omiel buie okum kum bie mar-aribie okara, ie urelehchie ochitub, ofieh kieh nwuri, mu arikieh lyieh-lyieh, ghokirue-rue leh lshieh, kiekieh obuoo ochiu-lehmpan leh-leh mbe, mpan mbe ute kikieh